हां, एक कार के मुख्य संघटक ये प्रकार सी छन: इंजन - ये कार का मुख्य हिस्सा छन, जिन चलोन की शक्ति मिलदी। गियरबॉक्स - गति और ताकत बदल्याण कु सिस्टम। ब्रेक - कार की रफ्तार रोकण या कम कन कु सिस्टम। क्लच - गियर बदलण तैं मदद कन वालु यंत्र। सस्पेंशन - गड्डा या खड़ा रास्ता मा झटका कम कन कु सिस्टम। बैटरी - कार का इलेक्ट्रिकल सिस्टम चालण खातिर बिजली देण वालू स्रोत। फ्यूल सिस्टम - ईंधन इंजन मा पहुँचन तैं मदद कन वालू सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम - कार का दिशा बदलण कु सिस्टम। टायर - जमीन का साथ पकड़ बने राखण और वाहन चालोण खातिर। यूं सब मिलण से एक कार ठीक तरिके से काम करदी।